Arakaraka ny filma zahan-ten̈a fo. Matetiky mo koa fa vaovao àby iren̈y tsy de mahalian̈a feky fa tsiraikiaraiky fo ten̈a tsara. Fa raha ny ten̈a tiako zen̈y le mizaha filma taloha àby iren̈y. Misy ren̈iko ten̈a tiako ndray mipodipody mizaha izy oe arakaraka ny filma zen̈y izo.